gott kvöld það kostar nærri því jafnmikið ef ekki meira í sumum tilfellum fyrir

manna fjölskyldu að kaupa flug fram og til baka milli Reykjavíkur og Egilsstaða um jólin og fyrir sömu fjölskyldu að kaupa flugmiða frá Noregi til Íslands báðar leiðir Edda Óttarsdóttir sem býr í Noregi ásamt eiginmanni og þrem börnum hefur margsinnis lent í því að flugmiðarnir innanlands fyrir fjölskylduna kosti meira en flugið frá Noregi til Íslands hér á eftir ætlum við að ræða verð á innanlandsflugi við framkvæmdastjóra Flugfélags Íslands Iceland

við erum búin að búa í Noregi í sjö ár og höfum reynt að fara til Íslands svona einu sinni til tvisvar á ári í þann tíma það er náttúrulega mikilvægt upp á allt að gera upp á að halda tengslum að börnin haldi í tungumálið og allt slíkt sem fólk hugsar sem býr í útlöndum þá er að oft annað hvort um sumar eða jól svo á góðum árum kannski smá

heimsókn bæði um sumar

en fyrir okkur þá er eiginlega mikilvægast að reyna að skipuleggja þessar ferðir sem allra allra fyrst klófesta sem ódýrasta miða milli Bergen og Íslands vegna þess að við eigum fjölskyldu og mikil tengsl austur á land og viljum að sjálfsögðu komast þangað þegar við erum í fríi og

við vitum einhvern veginn alltaf að þessir innanlands miðar þeir verða stærsti fjárhagslegi pakkinn í ferðalaginu svo fær maður þennan kvíðahnút í magann vegna þess að að þeir eru jafnan ja dýrari eða allavega jafn dýrir og við pöntum þá miða með Icelandair sem er eina flugfélagið sem flýgur beint milli Bergen og Íslands núna um jólin oftast nær flýgur norska félagið líka þessa flugleið og þá getur maður oft orðið sér úti um ansi ódýra miða milli Noregs og Íslands en við keyptum sem sagt miða með Icelandair fyrir hundrað og fimmtán þúsund krónur fyrir okkur fimmta síðan fer ég inn á flugélagssíðuna og þar get ég bara talist kannski nokkuð heppin því öll verðin þar voru netverð en flugmiðarnir fyrir okkur fimm kosta þar tæplega hundrað og ellefu þúsund þannig að þetta er nánast sama verð fyrir það að fljúga á milli landa og fljúga þennan spotta á milli Reykjavíkur og Egilsstaða hefur þetta oft verið svona sambærilegt verð eða hefurðu greitt

fyrir utanlandsferðirnar ég hef greitt lægra verð já

enginn stórnotandi á þessum flugleiðum ég get bara talað út frá mér sem neytanda sem vill gjarnan heimsækja fjölskyldu austur á landi einu sinni tvisvar á ári aðrir kannski sem nota þessa flugleið oft og mörgum sinnum og þekkja þetta kerfi hjá Flugélagi Íslands og algoryþmann og tölfræðina á síðunni þeirra en mér hins vegar hefur reynst mjög erfitt að ná í miða

sem eru ódýrari heldur en

hvað með til dæmis innanlandsflug í Noregi er það mjög dýrt ég hef einmitt heyrt því fleygt að innanlandsflug á Íslandi sé bara sambærilegt við innanlandsflug á öðrum Norðurlöndum og til dæmis í Noregi

strjálbýlt land og það er um langan veg að fara frá norðri til suðurs en við fjölskyldan ferðumst talsvert til dæmis til Osló af og til og ég var síðast í gær að athuga með miðaverð fyrir okkur fimm þangað sem sagt sömu fjölskylduna þeir miðar kostuðu fimmtíu og fimm þúsund krónur þannig að það er næstum því helmingi minna en það sem við greiðum fyrir að fljúga milli höfuðborgarinnar Reykjavíkur til Egilsstaða eins og milli höfuðborgarinnar Osló til það er náttúrulega tvær borgir en maðurinn minn var til dæmis átti leið til Svalbarða sem er líka innanlandsflug í Noregi og það er löng flugleið það er þrír og hálfur tími

milli Osló og Svalbarða er ja hún nær langt suður í Evrópu ef maður ef maður snýr henni við hann greiddi rúmlega nítján þúsund krónur fyrir flugferðina fram og til baka milli Osló og Svalbarða miðinn hans eins ef við tökum hann

um jólin þá er hann á tæplega tuttugu

hann borgar þá minna fyrir þá flugleið en þennna spotta milli Reykjavíkur og Egilsstaða og einhvern veginn fær maður þetta dæmi bara ekki alveg til að ganga upp ég get allavega ekki ímyndað mér að það sé raunhæfur valkostur fyrir til dæmis fimm manna fjölskyldu sem er búsett fyrir austan að notfæra sér þessa þjónustu oft á ári til dæmis

ef að við ættum að hugleiða að flytjast aftur austur á land því þar bjuggum við áður en við fluttum til Noregs þá myndi þessi vega mjög þungt vegna þess að þegar maður býr úti á landi þá er margt sem að freistar í höfuðborginni eðlilega það er ekki bara vinir og fjölskylda heldur það er afþreying það er alls kyns þjónusta það er

hitt og þetta sem

maður vill geta sótt til höfuðborgarinnar velkominn Árni takk fyrir þarna heyrðum við Sögu Eddu Óttarsdóttir hvað segir þú eruð þið hreinlega að rukka of hátt verð fyrir innanlandsflug við höfum reynt að

komast til móts við mismunandi þarfir markaðarins með því að vera með mismunandi fargjöld eins og hún segir réttilega það eru margir sem nýta sér innanlandsflugið hér hjá okkur sem eru að borga úr eigin vasa þannig að við leggjum upp úr því að hafa mismunandi fargjöld eftir mismunandi tímum og álagstímum hjá okkur fer úr því að vera tiltölulega lág yfir í

að vera hærri fargjöld en

hún er að kaupa miða fjórum mánuðum fyrir tímann er tiltölulega góður fyrirvari myndi maður segja þá þarf að hafa í huga að það er ákveðinn grunnkostnaður sem fylgir því að fara í flug burtséð frá því hvort

stór flugvél eða lítil flugvél eða hvernig það

er sett upp jafnvel lengdin á fluginu er líka skiptir ekki eins miklu máli eins og stærð vélarinnar skiptir máli þannig að þetta þættir sem við þurfum að hafa í huga í okkar rekstri en hún er að kaupa þetta fyrir jólin getur getur verið að sá tími sé einfaldlega bara dýrari en annar tími hann er auðvitað ásettur fjórum mánuðum fyrr hún er kannski í sporum margra að einmitt skipuleggja sig svolítið með lengri tíma með svona stórhátíðir það er auðvitað fólk er að skipuleggja sig lengra fram í tímann þannig að það er ekki ólíklegt að einmitt eins og í hennar tilfelli að þau

flug sem hún er að velja sér að þau séu svolítið

á meðan hugsanlega hefur hún verið að lenda á flugum í millilandafluginu þar sem var minna ásetið nú

ekki nákvæmlega dagsetningarnar sem

en þið bjóðið upp á lægra verð já þetta er ekki alltaf svona dýrt hvenær er ódýrast að kaupa flugmiða innanlands við höfum

á vefsíðunni okkar við höfum reynt að gera það mjög aðgengilegt þannig að það sé hægt að fara inn á vefsíðuna okkar og fá yfirlit yfir það hvar eru ódýrustu fargjöldin dagsetningum og annað almennt

og utan háannatíma hvort sem það er innan vikunnar fyrsta flug á mánudagsmorgni er mjög

þeir tímar sem eru minna ásetnir

meiri líkur á því og aðgengi að lægri fargjöldum en það er ekkert reglulegt þetta er bara svona eins og

nei það er í rauninni það sem er eins og ég segi við erum að

mjög aðgengilegt og góða góða yfirsýn yfir fargjöldin hvað er ódýrast og hvar er hægt að fara ódýrt þannig að ef að fólk er aðeins sveigjanlegt þá er mjög auðvelt að nálgast yfirlit yfir ódýru fargjöldin hvenær þau eru í boði og á hvaða staði en farþegum að fækka eða fjölgar þeim núna

verið að fjölga og það fylgir svolítið almennt séð fjöldi farþega svona sögulega séð fylgir tímar

getum við sagt að mörgu leyti þó auðvitað sé sú hafsveifla sem við

undanfarið hún skiptir sér ekki jafnt yfir landið við sjáum að það er ákveðin

hér á höfuðborgarsvæðinu en hún hefur ekki náð eins mikið út á land samkvæmt líka bara tölum sem Byggðastofnun hefur gefið út en hvað með ferðamenn til dæmis nú er þeim að fjölga þeim hefur fjölgað hvað um tíu prósent á tíu árum hjá þér nei já

hlutdeild þeirra í hefur tvöfaldast það er

að vera tuttugu prósent af

hefur það ekkert gefið ykkur tilefni til að lækka verð á flugmiðum það auðvitað spilar inn í fleiri farþegar það sem spilar kannski líka inn í er að við vorum á síðasta ári að gera breytingar á flugflotanum okkar þannig að við erum með

einingar og það er auðvitað það sem við erum að reyna að gera við erum stöðugt að reyna að hagræða í rekstrinum þannig að við getum boðið boðið samkeppnishæf verð út af því eins og ég sagði áðan við gerum okkur grein fyrir því að stærsti hópur farþega hjá okkur er að borga úr eigin vasa þannig skiptir það máli hvernig verðlagið er til þess að laða að fleiri farþega en nú nefndi hún til sögunnar ferð til Svalbarða það kostaði um nítján þúsund frá Bergen og svo frá Osló til Bergen auðvitað tvær borgir hvernig standið þið í samanburði við önnur lönd almennt séð ef ég horfi á innanlandsflug í Noregi eins og hún tók dæmi af þá er ég að horfa kannski á minni staði heldur en það sem

hún var að horfa til eins og ef við værum að horfa á flug með Wideröe í Noregi eða jafnvel með milli Kaupmannahafnar og Billund sem er svona fjörutíu og fimm mínútna flug boðið af þessu félagi þá eru verðin okkar mjög sambærileg við það sem gerist hér og eins má horfa til Stokkhólms eins og út frá Stokkhólmi í sambærilegum lengdum á flugi fjörutíu og fimm

sextíu mínútna flug þá eru verðin okkar þar mjög sambærileg þrátt fyrir það að við séum að horfa á núna mjög sterkt gengi krónunnar þannig að það ætti að vera okkur ennþá ódýrari þar en mjög sambærilegt á milli þessara marka sem við erum að horfa á verðin hér nú til dæmis er búið að opna Facebook síðu dýrt innanlandsflug þar sem fólk ja það er eins og fólk sé aðeins að vakna til meðvitundar um verð á þessu það er svona tilfinning manna að þið hafið verið að hækka verðið frá ári til árs er það rétt nei fyrst út af dýrt innanlandsflug Facebook síðunni þá held ég að það sé nú bara mjög gott framtak þar sem fólk er einmitt að velta fyrir sér verðlaginu það er að velta fyrir sér líka möguleikunum hvað er hægt að gera til

flugverðið og gefa okkur gott aðhald þannig að það er bara gott mál höfum almennt séð má segja

hafi fylgt almennri verðlagsþróun þannig að það hefur ekki verið þannig að við höfum verið

að að hækka verðin eitthvað umfram það frekar hafa þau verið að lækka á undanförnum árum sérstaklega í ljósi

sem við höfum verið að fá undanfarið ár hefur til dæmis lækkað eftir að við tókum inn nýjan flugvélaflota þannig að það er auðvitað það sem við höfum svona séð sem sem þróun og er svona möguleikar okkar til að

hagræða til þess að gera betur er alltaf að halda okkur á tánum hvað þyrfti að gerast til að þið gætuð mögulega lækkað verð á flugfargjöldum það sem

var nú nefnd að störfum fyrir ári síðan eða skilaði af sér fyrir rúmu ári síðan skýrslu um hvaða möguleikar væru fyrir hendi til að lækka verð á innanlandsflugi og ein leið sem

ekki verið mikið til umræðu en það var til dæmis að taka af öll þau farþegagjöld

hann er að hluta til fjármagnaður af ríkinu en gæti verið að fullu fjármagnaður af ríkinu og þá gætu innanlandsflug lækkað um milli tíu til fimmtán prósent við erum auðvitað alltaf að reyna að gera okkar besta í því en einhverjar stórar breytingar í þeim efnum sé ég ekki fyrir

mér frá okkar hálfu nei takk kærlega fyrir komuna Árni takk sömuleiðis og þá er komið að menningunni gott kvöld kartöfluæturnar heitir nýtt

til kostanna með Hlín Agnarsdóttur

vertu velkomin takk þetta er fjórða verk Tyrfings Tyrfingssonar og ber öll hans höfundareinkenni getum við sagt

best lýsa lýsa þessu sem kolsvörtum gamanharmleik já þetta er fjölskyldudrama en alls ekki í hefðbundnum stíl eins og hans er von og vísa hann er

fyndinn og orðheppinn og og oft mjög kaldhæðinn eins og í öllum hans verkum við erum í Kópavogi eins og

vörumerki fyrir tyrfing verkin hans gerast þar og það er kannski ekkert skrítið því að Kópavogur er svolítið sérkennilegur bær alla vega í laginu þegar maður skoðar skipulagið en þetta fjallar um Lísu

sem vann dáðir í stríðinu á

í Kosovo já fór sem hjúkrunarfræðingur þangað er komin aftur heim og þá kemur í ljós að hún hefur vanrækt börnin sín stjúpsonur hennar kemur heim og á við hana erindi sem og dóttir hennar og dóttursonur það að móðirin er í aðalhlutverki eins og alltaf hún í raun og veru setur á svið alls konar atriði Ólafur Egill leikstjóri sýnir

þessi fjölskylda er alltaf að leika sérstaklega móðirin

lífi þessara persóna en þetta er að mörgu leyti hræðilegt fólk já

að Tyrfingur kann að skrifa þessar persónur þær eru allar fullskapaðar af hálfu hans að ganga í gegnum þetta er um átök og fólk

finnur sig þarna sem annað þolendur eða gerendur já

sem Tyrfingur fer inn á þetta eru

venjulegar persónur dóttir Lísu er er samkynhneigð kona sem keyrir strætisvagn í Kópavogi teygja líka anga sína í allar áttir

fær svo marga botna það er dálítið vel gert í öllum þessum skrifum Tyrfingur hefur verið býsna efnilegur til þessa en nú sjáum við hann kannski taka skrefið sem þurfti til að verða fullburða leikskáld og það kannski ekki síst að þakka hvernig þáttur Ólafs Egils er

gríðarlega mikilvægur og honum hefur tekist að búa til stórkostlega áhugaverða sýningu tölum aðeins um leikarana Sigrún Edda Björnsdóttir í hlutverk Lísu hún er firnasterk hún er firnasterk hún heldur þessu saman einhvern veginn en hún hefur líka mjög flotta leikara með sér Edda Björg og Vala Kristín standa fyrir sínu og svo

líka ungur drengur þarna Gunnar Hrafn Kristjánsson sem sem er virkilega skemmtilegur já hann er að leika í fleiri sýningum eins og Bláa hnettinum hann leikur

son hennar brúnu sem er dóttir Lísu

hann er eins og fullskapaður leikari og og ég gæti hafi myndast

sterk stemming á æfingatímabilinu því það er úr nógu að moða er fullt af

þetta verk tekur á og það er gert af slíku slíku næmi að hann kemst upp með að segja alls konar

djúpri þögn af því að fólk var ekki víst um hvernig það ætti þar kemur leikstjórinn líka inn í ég vil líka minnast á eitt

hálfköruð samskipti um hálfkarað líf líf þar sem er aldrei gengið frá neinum endum það eru lausir endar út um allt þetta sjáum við í leikmyndinni það er ekki búið að klára að leggja parket ekki búið að klára handrit við stigann

íslensku þjóðarinnar eru náttúrulega

við erum afkomendur bænda og sjómanna og það finnst mér

í þessum kúltúr sem Tyrfingur setur fram í verkinu þetta er augljóslega besta verk Tyrfings til þessa og frábær sýning ekki já frábær sýning sem mér finnst að fólk ætti að drífa sig að sjá Hlín Agnarsdóttir

fyrir spjallið við verðum aftur á morgun veriði sæl